ऑर्गॅनिक आनि नॉन ऑर्गॅनिक जवनांचो डिफरेन्स खूण वडलो असा। ऑर्गॅनिक मंजे घरगुती वस्तू वाप्रून जे डिकॉम्पोज जातात तसले पदार्थ वाप्रून तयार केलेलें गोस्टींग ऑर्गॅनिक म्हणतात। आनि जेतून बाजारान सून हडलीली वोक्हात, सारी मारीन तयार केला पिक या नॉन ऑर्गॅनिक असता जा आमच्या आरोग्याग बऱाई नास्ता।